Mening ideal to‘yim oddiy va yaqin do‘stlar hamda oila davrasida bo‘lishi kerak. Tabiat bag‘rida, ochiq havoda o‘tkazilgan kichik marosim bo‘lishini <hesitation> xohlayman. To'yda tansiq taomlar tortilishini va o'yin kulgu bo'lishini juda-juda xohlayman.